Ii faiyɛ usu ii yɛ ii kunŋɛ kpo. Ii faiyɛ yusu ii yɛ ii kuŋndɔ bɔ, ii faiyɛ usu musiiɛ nu a nu ya nu kuŋɛ buŋ faiyɛ la. So faiyɛ, aa ta sɔkɛ nu mɛ nu. Ŋna kɛmu lɔ kii saana, faiyɛ ta sɔkɛ mɛ nu. Faiyɛ komu ma, aa mɛ nu. Either ii yɛ ii kunŋɛ kpo ɔɔ ii yɛ ii kunŋɛ buŋ wa ɔɔ ii yɛ ii kunŋ bɔ faiyɛ la.